won duraa <hesitation> malan ishenet hinsalamaa habarii bultoa edani salam nagom bultenii edeni salamaa malan salame rawwodet arratan lilla radhi ant kanna yaani anasamea wokti nun pangenet wokti an ijeme duf diko gargaraa diko arra iserra dubbede dufe dub ralle fudeda anasamea analikimsa wokti dibi itin jebbiu mkutano an dur itin dabduu dande mkutano irra hinchelewwu dub ralle fudeda anasamea